<hesitation> مؤلف مشهور. أحب أكون مؤلف مشهور لأني أنا أحب أكون الشخص اللي يكتب القصص ويأثر الناس بعقله وأفكاره وبكل شيء. أعتقد أن هذا أفضل.